E stylo e stylo igny moa koa raha misy encre agnatinao, encre igny zany e tena mampa- mampanoratry amin'azy io, gn'anay taloha da gne vorone raha igny hanasofoagny e encre, igny gn'anoratanay, fa amin'izao moa zany fa misy karazany, misy karazany loko, igny gn'ampiasan'olo lefa manoratry, manoratry ame taratasy.